Ouahouanoua, quiemah, quiemah mo- mo- mo. yeuan motenderouah, yehuan motenderouah, porque. canah yeta, queta sente giente ompaya, yehuan. tlahtlanauatiyah Nah por, por ejemplo nicpiya nochichiuan tziquitziztzin. yehuo, o, yacah yeh vitz, con yacah yeh vitz ne copa nocho. niman tlatlahuahuanouah, tlatlahuahuanouah quetah sente. giente tle amo quiquixomateh, pero yehuan cuahcuale entre. como mihixohomateh yehuon, monohnonutzah, monohnonutzah porque. mihixomateh quimeh icniteh chichimeh, chichimeh quiemeh icniteh. mihixomateh otojahca yivis, quiquixomateh amo quiuahuanouah. quiuahuanouah o tlocamo cuale hasta quequetzomasqueh, quequetzomasqueh porque yehuon, quiquixmateh oquinun. itiecu, oquiniamo itiecu u quiemah yehoun quimahmateh. mononotzasqueh, yehuon mihixmateh cuale quiemeh icniteh. chichimeh, nunqui quiemeh gientes tlahtlaneltocah oquin quintzahtzeleya yucahcalaquh, oc quimahahuah mopehpichouah. mopepechouan yaveh porque oc qimahahuah, pero quiemah quimahmatih. quiquixmate nunque quieneh, oquieno quiemah, oquieno amo.